راح تكون المشكلة العالمية الوحيدة, لو اتخلص منها هيا إسرائيل, لأن هي مشكلة, ويجب التخلص منها, وما وما ينفع انها تكون على الكوكب معنا يعني, هيا <hesitation> حاجة نكرة عالكوكب, وما ليها أي فايدة عالكوكب غير إنها تفتعل مشاكل, و <hesitation> تدخل ل س- ماشية على مثل, ظربني وبكا سبقني واشتكى,.